ممكن أكون أشتغل في وظيفة تتعلق بالتكنولوجيا أو التعليم، لأن هالمجالات تتيح لي فرصة للتعلم المستمر ومساعدة الآخرين. بالنسبة للاستمتاع، أكيد بيكون عندي شغف وحب للعمل اللي أسويه، لأن هالشيء مهم عشان أكون منتجة وسعيدة في حياتي المهنية.